أنا حاليا أشتغل في مجال التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي. أستمتع بالوظيفة لأن كل يوم في تحديات جديدة وفرص تعلم. وهذا شيء يحافزني أحب كيف أقدر أستخدم المعرفة والتقنيات الحديثة? حل المشاكل ومساعدة الأخرين كل تجربة أتعلم منها شيء وأتعلم منها أكثر. وهذا يخلي الوظيفة ممتعة بالنسبة لي. لكن في بعض الأحيان تكون متعبة.